Gny fahaizako ny fomba fiasan’ny regny fam- famoaha feo regny zao, <hesitation> agna- am'baffle regny misy atao hoe haut-parleurs zay agnatiny ao, boribory zay izy. De iny am’zay le mampidoboky an’le feo igny.